<noise> rait, sisio tana kas. Kas ai na isen a ka nating nating rof non tan voiny. <noise> Sen nainy nyo sisio rou tana kas. San nainy ana sen na mes kame na ka. <noise> an fo kas ti ya nan, gima arer kas ka minon ya. Ka minon mamatsiny kas. Rait nainy mes tsunia nating na non, kas nating vovou iny non ya ratsu. Nainy ai ka non faan, kas kaka ror fan. Ana mes to ya nan te fasito iny non kas ka minon mamatsiny kas. Kas kakaii, kas katsian, kas fo kas kovar ka minon ya. Matsin ai na non ratsu, kas vovou iny ror ya. An nainy kas vovou iny ra ya ratsu, kia ta mes nating vovou iny non ya ratsu. Sen nainy ka men fo fuainy guei kakaii te na ratsu. Ri na to ratsu, ana kas tu ya sarep kifon na ngiun sarep sarep ana kas fo kas tsunia ka ror, soros ror. Kainy kas tuvi ya te ngon giny te poral te tan. Ana kas karian to, ana kas to ya nan kots to na sen a guei. Kots a guei to ya nan sa ainy firiny ovei a guei to ya nan. Guei to ya nan tangis to ar kakaii ai te mat. Guei to ya nan, sen nongon to ana guei, mesmes sa guei na to sa nainy gvets a guei te son iny, kot iny kas govets mi to ya jeres an, ri taga to tana puana guei ka men kot tan kas kinai ovei tsun. An fo kas to ri nan, kas gima rof. Mes nainy ainy na rom na rom tana mes to ya nan, ainy vegiau rom, kas peits ror. Ri peits ror ri te kots manyi, figagaf iny ror a mes tsunia <noise> figagaf iny rom e tama ra ri. Ai tsugainy, kas to yu nan tsugany ror amy ma vegiau tai sen ta ka ana <hesitation> mes to ya nan te oting non a kas. Kas to ri nan kat farei ror ka vavatsiny an kas pepeits. <noise> rof tan kas ra tagei ror ya kainy rukouts rara. Kas taga otiny ra ro ra ta voiny se na mes a iriny katiny na minon, mes a vainy komainy kabuts ror ka to ya nan voo ra ro ri. Vainy to ya nan te komainy name iny kabuts tana numa an fo kas to ya veo vavageiny to ma fo vavainy san ro na er bus <hesitation> vavis er. Mes tana kas to ya nan taman a kas to ya nan taga fi to ni ya nan. Kas kinai fisok ai gima komainy atsuiny kas. Kas te ainy mangai, fis a mes, nom tagev er tan kas to ya nan. Mes ti ya nan gima komainy atsuiny fo kas tana sa, nat finon nei, kas kainy taga ot. Kas nating fakouts non ya bei ot non ya tan fo voiny kas taga ot iny non a numa, tan nainy te ur non a pan. Fo kan fo rof torinan kas iny taga ot. Kas to ya nan veo <hesitation> ton mangai sa ri veo nan mangai an mangai fuit to sa ri bus fi na er uiny ya ratsu ovei kas to ri nan kat farei kan ror <hesitation> vainy komainy ainy kabuts ror ainy fakei rom a kain ainy tsumanyi tana taran, kas to ya nan onot man ma tsiak, ai te nainy nom a kainy ainy tsumanyi yana komana nas. <noise> kas kaminon na rof nan ya farei tan taga ot. Kas ka minon a iriny nan ya kan kots fa mat <hesitation> non sei ai onot iny kat iriny non. So tan kas ra tagei fi ror ya nei, kas rof nating nat non, mes tsunia kas nating nat non sei tsunia e ai gima onot on ma kot. Sei tsunia e, ai gim not ma hirut ya sikia kas touf non nat patsukan iny non e se, se tsunia e, ai se tsunia e. Kas nating taga ot iny non a mes. Kas ra ma nom ya. Kainy taga ot mes nainy tsokanei, toboan nating orav ror kas. Tana sa, ri tsugainy ror kas ma kots mou rari. Ri tsigainy nom ror ta tagev tan kas. Kas to ya nan nyi sei te rukouts rom a kas, e. Ka mirom a kas rukouts rom a kas. Taga ot farof iny a kas tsumanyi, farei ai ma ainy vare tan mesmes. Fakei vare ta kas ana te kots e sa. Rukouts farof a kas. Anyi komainy rom a kas, nyo komainy rou a kas iny taga ot iny a numa. Taga ot iny ra ro ranainy ka ro ra.